بصراحة أفظل أسافر بالسيارة تعطيني حرية إني أوقف وين ما أبي وأخذ راحتي بالطريق، خصوصا إذا كنت تسافر مع العائلة أو الأصدقاء يكون الجو ممتع وتقدر تتوقف بأي مكان يعجبك. الدراجة حلوة للتمشية القصيرة. أما القطار زين إذا تبغى ترتاح وما عندك هم بالوقت، لكن السيارة بالنسبة لي أفظل شي للسفر الطويل.